موسمی بدلاواں آل اوور جانوراں دی زندگی تے اثر پیندا ہے ہر موسم وچ۔ جانوراں دی زندگی تے وکھ وکھ پرواہ پیندے ہن۔ سردی دے موسم وچ کئی جانور گرم تھاں وال ہجرت کردے ہن۔ کچھ پنچھی تے جانوراں نوں اپنی کھال وچ موٹے وال بدھانے پیندے ہن۔ تاں جو اوہ بچ سکّن کچھ جانور۔ ہیبیٹیشن وچ چلے جان دے ہن جتھے اوہ اپنی سریر دی حفاظت کر سکّن۔ گرمیاں وچ جانوراں نوں پانی دی لوڑ بہت ہوندی ہے۔ کئی جانور ٹھنڈے تھاں تے چھاں وچ رہندے ہن یا پانی وچ وقت بتاندے ہن۔ اس موسم وچ کھان پین دی بھال وی مشکل ہو سکدی ہے۔ مانسونی موسم وچ جانوراں لئی خوراک ملنا آسان ہو جاندا ہے۔ کیونکہ پودیاں دی اگاوٹ ہوندی ہے۔ پر اینہناں دنہاں وچ۔